Abalhume erithahya omukali mughuma likalethaholwanzu omobutheke bwabo kandi naban babo Ibathoka iribalembera ndeke omolhwanzu nomwabughuma

Emibere eyobukoni bwe korona bwathabanguliramo ekyisomo womughulhu muthwakyingirwa omwa manyumba nemibiri yamimana neryo mubwathabangulha ekyisomo.

Ebyalya ebikavhunza thukayayibweka egho muttaka nuko esaha thwasyabithunga byamera ithwabiaubyaho

Eryerya esya ngyimba syethu likaleka isyahenia kandi likaleka aa ehihuka ehirimo ehyanga thulethera amalhwere ishalhwamo aa neryo kandi likaleka ithwalhangirika ndeke omwa abandu neryo ithwabya ithune buholho.

Bawithe bawithe erithunywana bawithe eribungira amalhambo neryo iba so iba kangirirya abandu be mibere emibuya kandi abanywana na ibanywana abandu

Nikwa rikaleka omundu inyayowa nabi, neryo amalengekania akabya amabiriyenda kyithya kithya wukabya isiwangathasathoka erilengekania ebindu ebitholere.

Abambesa abanene hathya bakathunga ebindu ebikabya nga byamabanguha Kwa kutsibu ahabwe ribya bakayisangana abandi sibawithe mibiri neryo bakasangasanga na kutsibu na bathabana ibatsuka erihekamu namakule awabatheyitheghekenie busana nemibere ye kyihughu ngokuyikabya iyabiribahamba

Ngabya na mabirirya kyerigholha ngayithekatheka erisesa engyingo yayi inasaba oku mukama neru inayathu othulhu

Kyikanganaya emyatsi mibuya erilhaba omwiramukya abandu, eriwathikya ababuthi bethu bokwa mibiri eyeka, erisikangania, eriwathikya abakulhubakulhu abathe yithoka, erithwanira abalhwere, nerisikangania.

Abalimi bakathunga ebihendeke muthina-muthina kutsibu-tsibu ebyalya byabu bikakwa rundi iba bulha obuthali obweri ghuliryamu ebyalya byabu byabiryera

Wukakolha inimba inahotolha kutse inabungira munyonyi waghe

Esyanjjimba nimibere mighuma eyikathibitha okwa malhwere malhwere nga wa mazomba eryoya esyonjjimba likaleka ithwikalha ithunahenirye

Byamabituwatikya etwe bandu bomo kighuwo eriminya ebikalholha embere omwakihugho kyosi

Ekyikaleka amaghetse inabya womuthambo okwa omundu eribya inanemunywawo obuli ndambi yosi, nikyiwuma okwa buyingo bwo mundu ekyikaleka omundu inabya inane mwomezi, inabya omundu inabya inanawithe amani kandi inabya ini mundu oyukendikolha emibiri yiwe inanahumulikene omusasi na maghetse ibinamughenda ndeke.

Oyuli omwa bulighe akayithaghisibawa eribya inabya inane no omundu oyuka mubuyabuya nerimubwira ebisikire nerimweghesya ebyo omuthima nomwoyo oku Nyamuhanga.

Erilhaba omwibaramukya eribasenyera esyongwe eriyabathehera amaghetse oko lhusi eribatsumbira eribalabirira neribogherya ebikyimba byabo neribahulikirira amahano wabo

Thukakuningira ebyalya byethu nuku ebirikiya omwi bulofu kwitsi obuhuka obubi obwangathwitha amalhwere ah thukabyowaya nuku bihenaye ah bilhwe kwo bulofu kwitsi biye ah akandu kosi kosi akangakolhakyi akangathulethera amalhwere eh nakandi thukabihuhaya obuthuku thukabya sithuli thwabirya nuku thubirye ibyabiritsuka erihuha

Thu thukakangiraya emitse mibuya mwa malhambwethu busana nesyongesu isyathukabya ithuwithe narisatha ndeke nabandi banywani baghenzi bethu yemitse mibuya kandi sitha sithwangayikwasyakwasya okwa bindi byabene

Abembembetya batholere obabya bakikalya abandu neribasomesya obulimughulhu obulisaha yosi omughasu we kisomo nganiki omokihugho kino.

Erithemenga emithi aa likaleka ekyithaka ikyasukulhwa neryo nahabwekyo ekyithaka ekyisukwire kyikuma gholhogholho sikyirithoka erilhwamo aa ekyuka ekya amaghetse ekyangakolhaki ekyangathulethera embulha, neryo embulha yabirisubirira ahisi, aa neryo nakandi sithukyithoka eriminya esya season kutse esyamu amathuku awerithwalhamo ebyalya byethu thukabihera.

Abathendekwa erilehema mu nani omwa kyisomo thutholere ithwa banywana kandi ithwabakangirirya neri balemba lemba omu omu erithunga esya ngeso esiwene

Aho munayowa ndeke kutsibu munathoka erikania nabaghenzi baghe abathe hakuhi naghe neryo mukyanyirethera etseme nene omwa muyi wayi nakandi nabaghenzi baghe munathoka erikania nabo neryo mukyabya kyindu kyibuyanga kutsibu omwa buyingo bwayi.

Abana eribatsirika ekyikulhu kyamubyo thukasondaya erithunga obuyingo obuwene kandi nerithunga amagha erikulha ndeke

Bukaleka ibathoka eriyirinda okwibya isibangasatha amasatha mabi awangaleka ibahambwa obukoni obwa akabonde. Kundi bakabya ibabiriminya kuni bubi kutsibu neryo ibayirinda, neryo ibasagha, ikya balinda.

Bakathunga amalengekania, ambu omumnesa oyu ni muthya-muthya syawithe mughaso, kandi nibya ni musingiri kusangwa abiri ambalha embali eyithatholere tikambalibwa nomwana wo bukali

Abandu abomwabulhumba bwethu sibawithe obwenge obwerikolensia ebindu ebya menge mahyakaa kandi omwamalhambu wethu simuli amasalhali kundi obwa ebindu ebyonge buhyaka ebi bikakolesaya amasalhali

Omubuthi oyo atholere inikalha nomwana wiwe inathoka erimuhanulira buthuku bunene kandi nekyindi erimuthwalha omo kanisa ibamusabira omwana inathoka erisuba oku Nyamuhanga, aa nekyindi amabya owerimusughira inamusughira ekyisughiro ininakyike betu kandi inamubwira ekyamaleka inamusughira nganikyahayi.

Erikolesya abandu banene likakuwathikaya erihambwahambwa nebilhwere ebyangakuthwalha ebyanga kwiha omwa buyingo mwa lhuba bikaleka ebilhwere ebyo bikaleka iwikalha iwuna singangire omwa mbera syawe esyosi.

Abembembetya batholere ibalhangira bathi amathendekero amayongerwa erihimbwa omwamalhambo abana bagathoka erisoma

Erithamirira omumitse mibi iningendi buleka kundi ba emitse mibi yangananyiha kobuyingo bwekihokino nerikolha ebindu bithewenenga

Inyumba yayi ngabirayayu ingasimuragho ingiha mobukanga ingoya ibindu ibirimo ebikinire kandi ingabithonda ndeke

Amaghetse awuwene thukathungawo omwa sya nyusi esikasenda, nawandi thukathungawo omwa sya tapu, nawandi nibya thukaghulhawo omwa sya duka.

Bikaletha obuthamire aaaa ibyaletha obughatha nakandi bikanayire ibyatsandya obwongo bwomwana nekisomo kiwe ikyakeha kandi nebyo ebyosi ebyakakolha ebirengekanio biwe ibyaghenda kitya kitya embeere inyaghanisyabya mundu mubuya

Ebitsibu eeabandu bakandunga omokipindi kyaghe muli shandwalha mulinobunakwa busana nebi neshosenti eribyanyike omubandu

Abandu omomibere eyeribya nomuthima mubuya neririnda omoyo waghu Nero eki kyamabirileka abandu abathoka erisaba neriminya edini nganiki

Abambesa na bakali bakaghesibawa erikola emibiri yeka kukira Kandi sibalighesibawa erikolha emibiri eyendema bwakandi hakanaira ibasolholhwa

Syamabirithuwathikya kutsibu kundi wamabya ghuthawithe kapito neru ghukayibweka iwabana aheritsukira eribyahu lyaghi ngoko wangalembera abana nokwa bandi neru wathoka neriyibesyaho nga bamama kwisi nga bathatha

Erithema emithi omwa bipindi byethu mwe Uganda byamabirithaletha omwesi munene ne ebyalya eribya isibyangathasera kundi sithukyiwithe ne kyitsutsu ekya thwanguwamamo kandi ne kyanga kura embulha okwa ngetse

Erikolera haghuma omwa bulhambu likalethahu obughuma olhwanzo erisikangania ne ngulhakulhana ahakathikathi kethu

Nikyomuthambo omulhume nomukali abahikenye eripima obukoni obwakabonde kusangwa kikabawatikaya kutsibu eriminya amaghalha wabo nganendeke Kandi ibatoka eribya ibakayirinda kutsibu obukoni obo

Omwabuthuku obwangathekolhamu ngakolha mibiri minene nangina ghokyinga ebisisani nangina lebya ebisisani ingasoma ebittabu byayi ingasatha okwa mupira kwihi ingimba esyanyimbo nerthulha esyandekerano

Inga kyitholere abana abalerebalere aba mbesa ibaya omwa mathendekero kusangwa kyekyihugho ekyo omungya kandi kyekyihugho ekyitholere ikyabya ikyina somire

Omwembembetya mubuya atholere inianza abandu, inakolengana nabandu abakambembethaya, inabya owo buyisiwa isyabya mulyatsaku. Inakolha nabandu abakambembethaya kandi inanza abandu.

Omwa mubiri wiwe, nery ebiro ebinene abanyadini bakathusomesaya omundu kughutholere iwambalha ndeke kandi enyambalha ndeke yeyikikalhamo omukama, so omubiri siwutholere wukathwalhagho kyithya kyithya, kundi Omukama nayo akikalha ahali ekyindu ekyiwene.